Amwae ane ale, kararan somanet eng emoni amu, ne tai i koo taretin somanet ii inyoru inyoru inyoru rabiinik taretin somanet i itaretin somanet i itaret biik alak kou ane ko alen kitaretan somanet. Amu ta ndama somanet i ko tamatinye rabia somanet i ko konyor konyor konyor akilit neba barak tareti chito kobangan. Kei eng sabet nyin tareti chito konyo ko koal akot tuguk che mache ngotko ka kari ngotko, ngotko ka ngotko ka mbaret i ngotko ka ngot ko ka tareti lagook che mengech ko somanio. Ngotko kaalchi laak alak kitapushek. Taretin somanet amuu, ing eng eng emoni, koo kii age tukul ko somanet amuuu notko maisoman komomamii kasi, mainyoru kasi mainyoru kasi. Mache isoman amuu tarangisomani, i i itinye amu tai ngisomani. Kesirin kasii, serkali inyoru kasisyek, che chemuuch kokonin chemuuch koo kelipanin taretin kora somaneti, sinyoru sinyoru akilit nepa parak sitaret, piik alak che. chema che perper, sitaret piik koo konyor akilisyek, akichek, somanet kora kotaretini, samuu taretin sisomani sinyinet alak chemengech kong'et chotok konet alak. Somanet ing emoni ko ko koui ochei kotko maitinye somanet amuu, mamii oleiwendii ipekchini kiityongan iae kasisyek ap imbari, somanet ko kotaretin, kotaretin ochei taretin ndama somaneti kotokiumianya piik chechang amuu akot ngele piik cheinyaisie komachei tara kasoman moe ngieku ngiae kasii ake tukul nginetisie komoe tara kisomani ngii. Ngiekuu ngiekuu akot, taktari neinyai tuga kotara kisoman, amuu makoi inyaa teta komaingen ile, kaam nee kinyorchini anoo. Kora koo kongimae ngimae i iai kasii age tugul kityoki kotara isomanat.